في مكونات عديدة ولكن أنا كإني مو مختصة مرة بمجال السيارات، ممكن إني أعدد أشياء <hesitation> بديهية مثل:- محرك السيارة، أو ناقل الحركة <hesitation> يعتبر ناقل الحركة، أو الدركسيون، أو -التروس- علبة التروس، القابظ، أو البطارية، والمولدة، والمحمر، أو التشجيع، والتعليق. <noise>